اللغات اللي اقدر يعني اتكلم بها وافهمها. طبعا لغتي الام هي اللغة العربية مئة في المئة افهمها واتكلم بها. عندي اللغة الانجليزية تعتبر جيد جدا. واللغة الفرنسية جيد طبعا كنت بدأت شوية اتعلم لغة تركية. بس لسه فيها يعني مو مرة يعني يعتبر مجبول والحالي انا احاول اطور لغاتي.